والله يعني أنا ماصار مني هكذا انا كنت احب المدرسة واروحه كل يوم يعني أنا ما كنت اتغير من المدرسة الا اذا كنت مريضا فعلا أنا من زمان وكنت مجتهد ومذاكر وما أحتاج اتغيب عن المدرسة يعني أنا كنت أعتبر المدرسة متل بيتي التاني يعني يمكن في بعض الأحيان كنت اتأخر شوي بس ما كنت اتغيب الا للضرورة القصوى يعني كنا كلنا أطفال كنا عنا عذر أو اتنين بس بشكل عام كنت احب الدراسة واحب المدرسة